to'a yahan leddi fere sai yaha harkaleru ta'ugo dereyhell jeh shedaku a yahai wuro mai sai yara beh hoto ma sai beh yecche dokaji yahugo leddi mai to'a jabi boh yeccha beh dalili ko yara tama sai pat vinda hader sai nyoba chede mai sai wada deruwol ghel sai beh hokkuma